<hesitation> o <hesitation> o nama <hesitation> o, ko yi ye ndundó na'maso, ndundó taka ndajniñoso ndundó <hesitation> a kuxiso a taka ye naá, nandɨ'ɨ ɨ́ɨ́n na'ma, jnu nani ni kuu nandɨ'ɨso meni fa, nama, kuu lo kanu lo nandɨ'ɨso.